أحب شهر أكتوبر لإن أحسه إنه كده شهر، يكون مو صيف ومو شتا، بس إنه داخلين يعني كده الأجواء الباردة أشوفها جدامي، أحبها أحس إنه الجو كذا مستأنسة فيه وخصوصا يعني كده بالنهايات أكتوبر وخلاص الشهور اللي بعدها أحبها ، يكون الجو جداً رائع لإن أنا أحب هذا الجو.